Ave, pos el Perú tien un sitiu nel su territoriu que tola genti conocemus, qu'es el Machu Picchu, pallá eno más altu dela selva i delos Andis. I essu vien delos Incas, que sonin los qu'andavan pallí quandu llegarun los españolis. Hue Piçarru, qu'era de paquí cerca, de Turgillu, i farrungó l'imperiu Inca en dos o tres añus, con quatru gatus que'eran. I essu es lo que me recuerdu dela Estoria del Perú.